<hesitation> Kolontsaina tena ahaiza Brezily koa zao gn'andreo koa resaky fa- foot-ball koa gn'andreo, de reo koa olo tia m- fisikisikina shor-short ndraiky bôdy-bôdy zay koa zao ampelandreo, de reo koa plage, resaky fisaboly am' plage egny koa tena ahaiza andreo koa.